ཐ་དེ་སང་ག་ ཀེ་གི་སྐོར་ལས་ཤུ་ན་སང་གི་ཀེ་དེ་ཀ་དེ་དུང་དཱ་ཐེནསེ་སེ་ན་ང་ཅ་གི་གོའི་ཧེ་མ་སང་ག་དེ་དུང་བི་ཡང་བ་དེ། དུང་ཕི་ཅི་གི་དུང་གུ་དེ་དུང་བི་ཀ་བ་ལོ་ང་ཅ་གི་ལེམ་ཕྱྟི་ཨ་ཅི་ལ་ཀོ་ཤུག་ཏེན་དི་དུང་གུ་དེ་དུང་བི་གོ་དི་གི་ཀེ་དེ་ཁ་ཏེ་ཐེནསེ་སེ་ན་ང་ཅ་གི་ཡོ་དི་དུང་བི་གོ་ཨ་ཅི་ཤུག་ཀེ་ཕོ་སྦུ་ཐི་དུང་ན་དེ་སེ་གི་ཀེ་ཡ་ཐ་ས་ས་ཡང་ན་ལེམ་ཐུ་སྥེ་ཨིན། ཡོ་དི་ཕྱྟི་ངོ་ཅ་གི་སང་ག་དེ་དུང་བི་གོ་དི་ཤུག་ཏེན་དི་གི་དུང་གུ། ཤུག་ཏེན་དི་གི་དུང་ན་དེ་ཀེ་ཨ་ཅི་ཐ་རིང་ཏ་ཐ་རིང་ས་ཐུ་སྥེ་ཨིན། ང་ཅ་གི་ཁསི་དེ་ཤུག་མ་ཡ་བ་ཁ་ལི་ཁ་ལི་ཕྱྟི་དུང་ན་ཡ་ན་དི་དི་ཕྱྟི་དུང་ན་དེ་གི་ཀེ་ཡ་ཤུག་ཀེ་ཕོ་མེཐེན་ཡོ་དི་ང་ཅ་གི་དུང་བི་ག་ཤུག་ཅི་ཏ་ཕྱྟི་དུང་གུ།